Upu inja ujamor jamoor do balobé bara wo. Upu wawu umémééŋ façon, mais wanusaan waan umimé gayooŋ wo wanuur, inja ujamor jamoor balobé. Nang gapu gubéét tahu jaraam gukééw gulégo, gojoow éŋésul muting béséén gulé gá, éni gulé ga gukahul, inja amiir arok déru guléhoom gukawulo. Té bacar, té waaf ujalo béjook. Yo écimé nirok inja ujamor jamoor balobé.